Gulva dadamung na yakadkam dowjeb chughuratang un saudiya arabiyaya dillunda jewi jeb chuguurata un saudiya arablyanana konnuwe tumo ghang nah mog sharyanche hang moghang dobhang dokoiya shariya dobghan dokokishanya konnemoghanye hadhang tumog inalang ad'ah ah aghantanguwo sesharife dobhang <noise> gulenyt luwa dihllyluwa nganang luwa tsarlsys luwundr sub amna umdiyaya addiniyad gulenye agndiys tushenn necht dillinds dowi dachugwmn un sodiya arbiya ngannt saudiya arabiys gulenye ghaghaghaghad lwalanls ah'ah gasosiys kogomna konne moghanma tunughun <hesitation> kur'ani ghang hhang lumog gwidala consuhn nunu nanowen thunns ah ardakf urdels hanana ban banzaghs thuns urdclinans hadhang tumoginuwa neche dawat, chughura un un saudiya arablya konnt tumogulo asharianchiya kumma allah varllunno safsi belumagalal vuri urun sodiya arabiya guleng shaniya lumma Kombet duniya bangare dunya shukeb dun daghdiya damog sha’ anya ruma ah’ ah inana kombet vukunana lumama ah’ dayake albarkanda tofa annebi nganne nana daluunda dowi chuguurun un un saudiya arabiya had wahala umaiyawo ko lmme konnuwe dai ha gomnati tumog mandang nda hankalagh vahanana moghang mandang unhankal mandang nda hankalaunda un-nigeria nana vayabuch un saudiya arabiya konne damog gumnetmah haka ghagwada chinghanchi amdiya ah ‘ah had gwadachewa zuial huching umdiya ah un wakawala ah’ kulla shugabatul kawari kanana ah dughul dughul nana ah kulabetul kawariku neche nganna vadoka neche kus doka varko nganama neche kus doka vahenana mugul un africana vayabun saudiya arabiyanu gulenye kowa luma suntlaka dadakobawu sunstaka takgawo dafa tozul mahga dadakobona naneche tozul mahgg talake vaya saudiya arabiya ko lebre manga tanye kodada ghade mahga tanye dafa toz henye naneche tozkagh gulengmah neche tozka sede banbanchiya inunda un asusuwa kowana seneche nda dadamung ngunne sunata kawai naya amma banbanchiya rayuwa zuduka rayuwana rayuwa tale tumogul un Gomnati gulenye had gomnati walawalano kwaral gwad inkenne a’ unsudak gulengnah din gwadunda dakorulo gwada kwaral nganna gulenye hal dobuwo semagaltu magal walawala had walawala un saudia arabiya had walawale unsaudiya arabiyawo neche kwarata lna luwa metsarki luwa luwe metsarki agoinana necht dalilun da kwaratal chewa luwe metsarki luwa metsarki saudiya arabiya golnana neche tumagal al lnans toh neche dalilun keghkam yadkansna hadu tumagal al inana toh’ nechiya dole kokeghkam yadkanana hadu tunmushinghe takodtu ɗaɗamung aya malunged ɗaɗamung dun saudiya arabiya malungeb ɗaɗamung dun saudiya arabiya masa nughai makkah na malupi maga thunna hajji kullumi takod ɗaɗamung bagubga nubewa matapai neche karshiya ndzuko duniya dzuduka duniyana karshiya zuduka duniyana kudu am makkah eh'tapatapaka sau talama kaman vaghana rayuwagh gabadejana miga aghdiyaka dakorka toh ko sha’aniya kasuwanchi nginna nna ba’irin nana lumma tumogul uvula moruiun un africana yayab lumawo lumma un africa daban nda lumma aghdiya lumma gaskiya tumogul ahdiya kumma lumunda tozul ribaya lummunda hal toz haramung andiya awo kounna halal lumma halal Tozka hadka toz lummunda lnana wo kowa kuma kowa sezuza bagha bagha naduwal zuza magu maga chiko nda im nana a'a vayab naghangu zudafa chikobe mog naghangu sekonnuwena sekaghet tuthavunta kuma konnuwena had toz inagha banza banzau ko imme toskama imama zamzame toska nechya kai chuhura unmakkah lnata am mani hada nuf hade dadamung nda zakunda unmakkama aghudunama alaji mekudika un un nigeria aghdna un africa aghduna nagu ghuganata chewa alaji kagh got aseksuma asekuma zakke chuwaka ah’un unmakkana na zakke chuwaka vaghanqna tugogot ma ndang nda zakkah agudune zakkah nagu kya ghuntamolo ah’ kuchul kuchul kuchul kuchul kuchul kuchul a’a zakkah ummakkah vayabuwa sedungum got tukulunt zakkah guvulata miskini nuwaya dadundi dehadun dzidinuwo vunvulal neche gumog lumma nda ndeche dakguubta gulenye davulunta tunde shakwid gulenye mogvayal tu rayuwa chunura chuhura un makkah vahensnun un nigeria shugaba kulach tul kuwari unkenne unsudoko haduwo kullach allawari unsudoko vaghun sudoko haduwo ayy' suulgasama vuryuke tumogche vayabu aghdiyawo Ina unshuga banchiya ah’ah saudiyah arabiya nda shugabanchiya africa daban neche ko innaun musulunchiyema kwatanta gaskiya nana neche komme nah sharia tumogula halmog tnunda tinana ina ra’ayina haltumogu had ra’ayi umdiya un saudiya hadu nechiya ɗaɗamung takodi kullu imam ɗaɗamung takodi lubidun saudiya arabiyah malubi dun makkah masa sokakai tufarale kullumui tutakod ɗaɗamung malai makra ɗaɗamung guleng amin umbarka ɗaɗamung ɗaɗamung takadana taya yakadna ah’ vugyaghe dadamung kaghe kaghe bita kaghe vuli shamva kaghe vughe shamfa toh tohtalauchi inaghuya arzukarwa ln aghuya duk ina ghuya lftaimaka dadamung malungibka dun saudiya arabiya masokagqitu farillah bayan saukakai sauki farillah vulika tunda dauluinti tund dataimakifte al'ummah musulmi ndeche dasauran lnana neche lnunda takodi uvula dadamung kullum toh’ nechayana neche dililu nda dowi jeb dunun un makkana neche matsunye ndznda jeb dun makkah toh yad guleng takodi takad awari Ahh al'ummah mal amalkifkunne awiftemaka nda adduwa masa lub bi kowa gulenye dole tumogol adduwa malungub kowa dedamung tund dumdiya neche lnunda takodul uvula dadamung toh neche kenna kowa gulenye nana dow yakadnana gumsawa kowa awunfun ngudufe chewa masalubi dagndiyana awunfun ngudufe awufun ngudufe chughuramow un africa nanana chughurabews chugluina wahala naputa ghainunda tsovmowu lumama luma rugna bewo chughura nda shugaban chims shugaba rugha bewo had’inunda mognamow dadiwo sede wahale tosmow kawai toh nechayanggumsaws lambada amawaks dadamung amawa'lls dadamung lsullum mah mass mbudamaws dedsmunatun inanine kokegh na mul aliulamkwaratalss chewa dzavalasi lanause mamlaka kadalsorchewa al akudi tun ndzulsmuna hadyad mayiwolakna semamlalsa konuntaka chewaaa ahh' qi melha melhing davura dzavati ngawa lnans a'a ina uvuladadamung nsh kunsayakunys nadakans davulanalays lcans davulansl shadanwinuwa gulenye dalsunl alsghuiks datss lada kome kada dokana uvula dadamung na laada buwo Danughaka lnanuna navayache kwayan dzara akbahaushe nah kwayan dzarrana na vayache konnuwe datslrans na vayache uvulinun neche neche amdiyana konne dotsuka datsa kadda uvula ɗaɗamung davulanae sguleng nech had ɗaɗamung na dadamung navaghana und bewo unde unksenne lupka unsudoko lupka vaghun sudoko lupicne vita shakwidma dakor chewa gha dami dama dadin nama dami dama amma ɗaɗamung kullum makadowma neche nan-und dunama tughuvs yakad seyde dawitacheka davulanata hadnechtughssukuwo sede ghabuk kagh ammnech kam had ghabukuwo sede ghabu undo amma ɗaɗamung hadtu ghabukuwo neche banbanchlya ɗaɗamung nda undo golna neche ban banchi toh’ neche umdiyana kowa na aw datsa tinunda damogtun ampani maks vaghanana kor ɗaɗamung nah a'a lmmani ndechiya kwalakwalsna lmmani ndanechiya neche neche tstsagamadalang lmman inda neche hankale kyagawu kyaga hankale vitashide ah’ dara agndiya ksanare dara dawunundi kanare nunu kak thadaka daram chewa magamagitu lmmani nda ɗaɗamung uvula ɗaɗamunye tuguthiya kakna uvula ɗaɗamunye buguttiya kakna nda ndasowagh bewuma dasungatal dadunde davulanata ngannama kagnma lalaka dada koba guleng neche